نحب نكون فنان مشهور؛ السبب إن الفن -يقدر- يقدر يوصل لرسايل قوية للمجتمع، ويسمح لي بالتعبير عن نفسي بطريقة مميزة، سواء من خلال الرسم، الموسيقى، أو التمثيل، الفن يعبر عن مشاعر، وأفكار بطريقة تخلي الناس يفكروا، ويتأملوا في الحياة، أما الرياضة حلوة، لكن الفنانين يقدروا يتركوا أثر.